Ôroze-ã du ôrozi owonu-ã, oki-ĩ, oki-ĩ čuruwo widenu-ã ni owonu, widenu-ã čuruwo turbi-ĩ ni owonu, aski-ĩ ni owonu, yoo <hesitation> goni-ĩ ni owonu, yoo durturiã du dûguli-ĩ, dûguli-ĩ mannu owonu, yoo turki-ĩ ni owonu, yuromma ni owonu, ñî-ĩ ni owonu, yoo huru-ã. Huru-ã ôroze sôgone-ã du čî, huru-ã owonu gunú, yoo ôroze gunna du sôgone-ã nûr-ã sôgoni, nûr-ã čuruwo čomur-ã sôgoni, no-ĩ ni sôgoni, yoo ormi-ĩ owonu, yoo ôrozi gudi ndû, gimimmi ni sôgoni čau haki.